பைக் உடற்கூறியல் பைக்குகள் எப்படி வேலை செய்கின்றன? பெரும்பாலான மக்கள் பைக்கின் அடிப்படை பாகங்களை அறிந்திருக்கிறார்கள்: சக்கரங்கள், இருக்கை, சட்டகம் மற்றும் கைப்பிடிகள். இருப்பினும், நவீன மிதிவண்டியின் உடற்கூறை உருவாக்கும் இன்னும் பல கூறுகள் உள்ளன சட்டகம்.... இருக்கை.... கைப்பிடிகள்.... கிரான்செட்/செயின்செட்.... பிரேக்குகள்.